Kafeja më kujton çokollatën dhe ushqimet e pasura dhe ngushëlluese. Është një ngjyrë çë transmeton ngrohtësi dhe mikpritje, duke bërë të mendoj për momente shoçërie dhe vakte të ndara me miq dhe familjarë.